I oyeapete oi yandeguiyave jokua i oaja rupi <noise> ya <hesitation> oajarupigua, ikaviko <noise> yamae yaipea ñamae je mbaepa ko ombotapa oi vae, amoapeko oyeapete yandeareta <noise> mbae ikavimbaereta <hesitation> <noise> jarevi ipuereviko oyokenda oi yandeguireta <hesitation> itireta jaema jokua oipotata yaeki sugui, ipuerevaera i oajaye